آرکسٹراہَس منٛز ساروِی کھۄتہٕ عام پرکشن آلاتَن منٛز چھِ ٹمپانی، زائلوفون، جھینجھن، مثلث، پھنسی ڈرم، باس ڈرم، ٹمبورن، مارکاس، گونگ، چیمز، سیلسٹا تہٕ پیانو شٲمِل۔